Ман астронавт ҳастам ва дар истгоҳи кайҳонӣ танҳо мондаам. Хушбахтона, дар ин ҷо хӯрок ва оби кофӣ вуҷуд дорад, вале танҳоӣ ва дурии аз замин як мушкилоти калон аст. Барои ҳамин, ман бояд вақтро дуруст идора кунам. Ман рӯзона корҳои техникӣ ва тафтиши таҷҳизотро иҷро мекунам, то ки истгоҳ дуруст кор кунад ва дар ҳолати хуб бошад. Ин корҳо хеле муҳиманд.